Te ko xolava chixi, te kala'aso tia'a, lakeso ɨ́ɨ́n no'o aju, ya'a o <hesitation> o xijloso nuu lita te kaaso asi.